اللغات اللي أنا أتكلمها حالياً هي اللغة العربية أكيد لأنه هذي لغتي الأم، يعني وهي اللي أمارسها في كل يوم في حياتي، <hesitation> لكن من اللغات اللي أنا أحب أتكلمها <hesitation> اللغة الإنجليزية وأعتبرها لغتي الثانية، خصوصاً إنه مجالي طبي فأنا أمارسها بشكل كبير وأحب أتكلم فيها، لأنه <hesitation> أحس إنه تعطيني ثقافة أكثر، وكمان تساعدني إذا أبى أسافر أو أبى أدور على فرص شغل كويسة.